Ko nga tòk kwem, ko nga dɨm nga gyɨk. Ko kanda mu fara kɨ kwem kɨ mɨsna, ɓe bi ne nga ni nshɨk kɨni ɗo, ngan nga jɨ nga le, ɓe kɨ ɗom ɓe ngò kwem mwa pò ji dɨr na dung-dung. Ɓa nyi ɗak-a ɓe ji ɓe ngan nga jɨ nga le, ɓe nga jɨ nga lɨ nyɨ teni ngan nkam ka. Ɓe met ɓe be jɨ. Ɗang kome mwa ka nga kɨ le mwa, mwa jɨ mwa nang po na, ɓe nga lɨ mwa teni ngan kɨ pi kā yā tong ku tòkshɨk kɨ nywe ka. Ɓe nywe nɨ ngan, ngan nkam ka. Ɓe mwa met ɓe mwa be mwa jɨ ka. Ɓe nganɨ, yedda mu pò tong kɨ shak, ɓe ngà tàng en kɨni. Bi pò cɨn kɨni mwa, ɓe ngà ɗap ner kɨnɨ gak gak gak gak gak gak, ɓe rit ngàn ko nga jɨ nga gyɨk nyɨ. Ɓe nga jɨ nga gyik nyi ɓe nga jɨ nga tang, yedda nga le ɓe <hesitation> terkazɨmna. Pɨn yin ngàn, ko nàng ngan ko mu me liyin, ko mɨ dɨm pɨ yin ngan. Ko nda la yin kwa ja shwe. Ɓa ja ɓal. Ɓe ko ɗa mwa met ɓe mwa be mwa jí ka ɓe nga lɨ tē èy to, tun da kaɗang a ɗi ɓe ko ne nga le ɓe met, ɓe jɨ ka nagn nkam ka, ɓe met ɓe be ji, ko jɨ lɨ kɨ ngan tè shɨk ɗa rang-e ɓe nyi ɗo gurmɨ. A ɗang nga met kwa nda gyɨk nyɨ. To, kaɗang ya ɗang wu pò tòng kwem kɨ gurm, ɓe gha pò tàng kɨ en kɨni. Wu tong kɨ gurm shàk, gàk, bap, kwan, ɓe kɨ tong ko nveng ko gha man en kɨni, ko gha ɗap bɨ ce nshɨk kɨnɨ. Gha ni ɗang ngò pan wok ka, ɓe gha man nɗin tòng kò ye wu Tong kɨ kwem kagakɨ. Gha ni ɗang ngò dun wokɨ, ɓe gha man. Gha ni ɗang ngò tong pan wok ɓe gha man ɓang. Bi lē ko mu yal ɓe mu tong kwem ɗo ɗa. A ɗang la kɨ màt kòmèye ka ɗa ɗā kang kɨ gurm nkasuwa gàk, ɓe gha la gak, ɓe gha we gha ji ɓa ni tòng kɨ wok ɗa, po le pō nkin-kin. Mpì wu man shɨngkarng kɨ shak mwa ka. Ɓe wu kang gàk, par ɗa gàk, ɓe wù lashak gàk, ɓu kang para gàk ku la shak gàkɨ, ɓe wun karan kat kɨ ke kɨ shakɨ ka. Go nyɨ po met kɨ mɨ nyi pet, go nyɨ pò pet kɨ mɨ nyi pet. A ɗo gyemzang lemet dɨr gyemat, a ɗo gyemat lemet dɨr gyenzang. Mpò kaɗang nga ni gyemzang, ko nga ni gyemat ɗɨ, ɓe pak ce ɓe nga me kwem kɨni nwok, ɓe nga dɨm nga ni gyemat ɗa, ɓe wok kɨni raaap. Vwang ɗe mwa kaɓang, fet pi mwa kaɓang, sùp shɨk kɨni kaɓang, se pa nē nga lɨ nyɨ tè nga pò ji, ɗo ngan gyem gomɨs ɗo ɗa. Ɓe pà nga lɨ nyi tè nga pò ji ɗang ko ngɨ vwang shɨk mwa, ko nyɨ, <hesitation> ɗir pi, ɓe kang ngan gàk ɗo ɗa, ɗang bà nyi ngò ger ka. Tò, pà ce ɗang nga cèn nga jɨ gàk, ko nga jɨ nga lɨ bɨ ce kɨnɨ ka, ɓe nga cen nga jɨ gakɨ, ɓe nga jɨ nga ka bɨ ɗa mwa nrap kɨbǝt, kɨ shɨk kɨni kɨɓut ɗa, ɓe nga ɓe nga lɨ tè, nga la gyemat nyi, ɓe nyi ɓe jɨ cɨn ger ngan nɗin wok, ko nyɨ ɗir wok ngan ka. Ɓe yedda tòng nè mù tong kwemɨ, ɗo kɨ lè ko nga man en kɨ gurm. Ɗang kaɗang pak ce ɓe nga lɨ nyi tè èy nɨ nga pò ji, ko nga jɨ ɗa, ɓe nag ji, ɓe nga jɨ nga wùr nyɨ ka. Nga jɨ gàk, ɓe nga ɗɨ ɗen pus nyɨ. To, kaɗang nga ɗen pu ngurm ɓe ɗole kɨy ɗir bi mwa, ko nyɨ fet pi mwa. Ko nyɨ vwang ɗe mwa, ko nyɨ sup shɨk kɨni, ko nyɨ fet, nyɨ ɗir pi mwa wàsa ka. Teni nga pò jɨ. To nga jɨ pa ɗa ɓe nga ni teni nyi gurm, ɓang ɓa tòk kwem kɨnɨ. Ɓang ɓà la. Kaɗang ya ɗa pò ɗen kɨ pusɨ ngèmzang, kulum, kɨ gyeman kulum ɗang gha met kwemɨ, kwa da la, ɓe gha karan kàt kɨ ke kɨ màt ɗa ka. Ka nyi ngò ràp ɓe, ko nyɨ go ɓàng-bang a, ɓe gha karan man kɨni ka. Mpì pàr gha ɗen pus nyɨ kɨ ji, ɓe dole kɨy ɗir pi mwa par ɗa. Ɗang kaɗang par ce ɓa pò ji gàk, ko wane lokaci ɓa kàt pi ɓa met gàk, a kat pi ɓa met kwem gak, ɓe gha man en kɨ gurm tè nyi kèn kɨ wè. Kaɗang nyi ngò tap po bi mwa, ba ji ɓa jà kat kɨ ɗir bi kɨni mwa dei, nkwàp-nkwàp kɨ wok ne nyɨ pò cɨn kɨni. Ɗang kaɗang ghà ɗen pù ngurm ɗang gha met dɨdɨr, ɓe gha ji ɓa jà kàt kɨ ɗir pi mwa. Ɗang kaɗang a ɗen pus nyɨ ka, ɓa ji ɓa jà kat kɨ ɗir pi mwa ka, ɓe gha man tè go ɗa nyi ngò ràp ɗo ɗa. Ko ka ɓe nyi ngò tap pò bi mwa ka. Kò ce ɓe fwo shwe mwa ne, es mwa ne, ɓe fwo bi mwa kɨcɨn berkɨteiy. Ɓe gha man teni nyi ngò ɗir pi mwa ka ɗo ɗa. A ɗo tòng kòmèye ko gha man en kɨ gurmɨ nɗìn kɨ tòng kwemɨ, kwa da la, ɓe ba gha tong kwem ku jù tong ku tòkshɨk gak ka. Ɗang ghà pò tòkshɨ ɗa. Ɓa pò lu <hesitation> ɓa po tap kɨ lis pò kɨ gurm mwa, ka mbì tòk-tòk kɨni mwa ɓe kɨ iya kɨ gyik kɨ wok ngà? Nɗìn tòng taɗi, ne wu pò tong ni cir kɨ gurmɨ, ɓe kɨ iya gyik kɨ wok ngha, ɓe gha man ɓang. Wok kɨni kɨ iya dɨm ɗir wok ngha ɓe gha man ɓang. Ngan kɨni kaɗang ngan ɗo gyemat ɗɨ, ko ngan dɨr gyèmgomɨsɨ, ɓa kaɗang tòng funu kɨ gyemgomɨsi, nyi ngò pan fɨna, ɓe nga man ɓang. Nyi ngò pan fɨna ka, ɓe nga man ɓang. Ɗang kaɗang nga tong kɨ gurm kum pò shitok gak, ɗang nga man en kɨni ka, ɓe ngan, ngan nga met ka da gyik gakɨ, ɓe ngan karan kàt kɨ ke kɨni ka. Mpì nga tòng ɓe nga tòkshìtok dɨdɨr gak, ɗang ba nga tàng en kɨni, ko ngà màn tè nyi kèn kɨ we ka. Bi le ko wu tong kwem, ɓe wu tòng kwem. Ce ɓu cɨn yi mwa bap, kwan ɗang ku du lashak ɗɨ. Mpì ku man en kɨ shak mwa. Bi lè ko gyik, po rɨp ɓɨ, ko ce ɓu kang nkàsuwa gàk, ɓu lashak gàk. Ko ka ɓu tong kwem tar gàkshit, tar bap gàk bu lashak gàk, ɓe wun karan dɨm kàt kɨ ke kɨ shak ka. Bi lè ko gyik pò rɨp ɗo ɗa. Ɓè tòng kwemɨ, wu tong kwem, ɓu pò tàng kɨ shàk mpìteko wù kàt kɨ en kɨ shak mwa, ko wù ɗu man bi.